Ma kujota jah ette, et veiniq maitsõsõq iks erinevält. Näütüses <laughs> ega valgõ ja verrev vein maitsõsõq jo umbõlõ erinevält. Nii et sis vast egä valgõ vein maitsõs ka ütstõõsõ vahel erinevält.